افضل النوم مبكرا لاني بصراحة السهر بالنسبالي يمثل مشكلة يعني لامي بحب وقت الشروق يعني بحبه جدا صلاة الفجر لا بحب اصليها لان فيها اجر كبير من الله سبحانه وتعالى